Aminakà zen̈y ny asa ten̈a ny tsara, izy kà aminakà edy tsy asa araiky man̈ian̈a lera isan'andra in̈y. Tsy asa araiky mila miasa fo zen̈y anao valo e- valo adiny valo isan'andra. Aviô anao fo zen̈y tômpiny leranao bòka iô misy lera zen̈y anao afaka tsy mandeha man̈ano repô tsy voatery lerany kônze fo edy e fa anao feky zen̈y tômpiny raha tianao, fotoan̈anao. Aviô aminjay zen̈y, asan-ten̈a zen̈y tiako volan̈iny. Anao zen̈y man̈ana ny man̈ana antirepirizinao manokan̈a zen̈y anao.